اللغة اللي يتكلم بيها أجدادي وامي وابويي هي اللغة العربية مافي غيرها من قديم الأزل فإحنا عائلتنا أصلها عربي وما نعرف لغة غير اللغة العربية فقط.